<hesitation> Dulin acum, di uwinji dulin acum usee ci, dulin uliëk, dulin mbeno, dulin mcam. na mkër mjakal mko cum. <noise>